මම කාර්යාලයේ රැස්වීමකට ප්‍රමාද වී පැමිණියොත් <hesitation> මම ඇත්තටම ඔවුන්ට <hesitation> ඇත්ත කතාව පැහැදිළි කරලා කියනවා. මොකද <hesitation> බොරුවක් වුණත් කියන්න පුළුවන් මා ප්‍රමාද වීම ගැන <hesitation> නමුත් ඒකට වඩා මට ඒ ප්‍රමාදයට හේතු වුණ ඇත්ත විස්තරය <hesitation> කියන එකෙන් <hesitation> ඔවුන්ගේ විශ්වාසය පළුදු කරගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා <hesitation> මම ප්‍රමාද වුණේ <hesitation> මට අසනීප තත්වයක් නිසා නම් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> මම එන බස් එක කැඩුණ නිසා නම් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> මගේ පවුලේ කෙනෙක්ට වුණ කරදරයක් නිසා නම් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අද මට ප්‍රමාද වී ඇහැරුණ නිසා නම් <hesitation> මේ කුමන හේතුවක් වුණත් <hesitation> මම ඔවුන්ට ඇත්ත හේතුව <hesitation> පැහැදිලි කරනවා <hesitation> ඒ <hesitation> රැකියාවේ <hesitation> රැස්වීමට <hesitation> මම ප්‍රමාද වෙන්න හේතුව විදියට. මොකද <hesitation> මම නිතරම වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක් නිසා <hesitation> මම හිතන්නේ නැහැ <hesitation> මගේ ප්‍රමාද වීම තුළ <hesitation> ඔවුන් <hesitation> මම නොසැලකිල්ලෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් විදියට තේරුම් ගනී කියලා. නිතරම වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක් නිසා <hesitation> ඇත්ත පැහැදිළි කිරීම තමයි <hesitation> හොඳම දේ කියලා මම හිතනවා.